أكتر موسيقى نبغي نسمعها هي أغاني الطرب. الـ الأغاني القديمة نتاع الربعينات، الخمسينات حتى السبعينات. سواء بالعربية و لا بلونجلي و لا بالفرونسي، و لا بالتركية. تسمالا الـ اللغات لي نـ نعرفهم او نفهمهم.